I ataontsika ohatsy zao katsatsaky. Igny, lafa tapaka rambony igny, de afaky mipody igny mitiry vaovao. Alantsika ohatsy koa hoe <hesitation> kintan-drano regny, lafa misy aly zany agnaty rano agny de tapaka igny de afaky magnapody an'igny. Zay gny avantageny, zay gny tandrony zany mba tsy ho simba, mba tsy ho potiky na ho maty.